<hesitation> Milaara mi laara mi numta haa nder asawere mi ɗo golla wakkatijo kapande joowi e e jeego. Mi nonon haa nder asawere mi ɗo gola wakkatijo kapande joowi e jeego.